في وقت فراغي أحب أجرب أشياء جديدة مرة تقضي الوقت أقرا كتب أو روايات خاصة اللي بتتكلم عن قصص حقيقية أو مغامرات، أحب أتعلم أشيا جديدة مثل الطبخ وأجرب وصفات مختلفة خصوصًا الحلويات، وإذا الجو زين أحب أطلع أتمشى على البحر أو أروح أتسوق، وما أقدر أستغني عن مشاهدة المسلسلات.